Raha fahafantarako aminah manokana a de biby jiaby ma- misy masony, misy masony jiaby fa misy karazana ôhatra hoe misy misy mivoaka jiaby masony, misy tônga de hita mivandravandra karaha mason'olo hoe to de mibonana avelany fa misy ndraika karaha foagnaza zao de efa misy foagnamba fiten'olo le hoe <hesitation> a foagnaza sy avaoka amaso avelany.